عشان تسوي حساب بريد إلكتروني شخصي أتبع هالخطوات أولا أختار من مزود الخدمه من ثم أختار زياره الموقع و أملأ البيانات و أتأكد من الهويه و إعدادات إضافيه و أستخدم البريد و بكذا يكون عندك حساب بريد إلكتروني چاهز.